أكثر حاجة تضحك شفتها وقت بنت أختي اللي عمرها خمس سنين تحكى مع أخوها اللي عمره عامين، وهو مجاش مهوش فهياد يعظم أصلا لغتهم مش مفهوم وأنت تفرج عليهم وتحسهم في إجتماع هاديكا تحكي منو حداكا جاوب تاوح وحنا الجوز ماناش فاهمين مش عارفين هل هما فاهمين بعظهم ولا الوقت اللي تتفرج عليها تضحك يقتلوا من الضحك.